Fangare re me sema nyinga dahe oto yali, duga karana fangare gosa oto waro ua dadi fangare gosa motot bato, la fangare tagi foli ngam bolo tagi gulu-gulu me tagi yoho rewa.